Tantaran-drô Marôka zen̈y ny azoko honon̈o tsara, avy ta-Marôka tao zen̈y ny fihaonan-drô tao resaka kiolotora ndraiky varotra zen̈y taloha tan̈y. Avô aminjay nanjanaka be tao zen̈y irô arabo àby io, zen̈y nahatonga islamo zen̈y lasa <hesitation> nisy. Avô amizay fivolan̈an-drô zen̈y arabo. Fivolan̈ana arabo zen̈y fivolan̈an-drô.